Karazana toetrandro: ririnina, main-tany, asara, la fa ririnina andro, magnintsy, magnintsy be ny andro, la fa <hesitation> main-tany andro, mafana be, migaingaina mare io masoandro io, la fa asara ny andro avy ny orana, misy cyclone.